Nafaa gonɗo hen kaa nii, ko terɗe maa so mboowtirii ɗun a tawan ɗun ɓuran ma. Bon, bonnande duu, jonkaa e yimɓe nii ɗun haɓɓodii. <hesitation> Homo fuu a tawan ko ɗun bonnan ta ɗun ana woodi, <hesitation> ko ɗun moƴƴinanta ɗun duu ana woodi. <noise>